Dafaralogo sonti motiro, awalinkelka edi bitia malik digingarka moitosa <hesitation> mobridilgon ingir bardosa, eninbatoni oyl jor oynigon oyn sonti malika <hesitation> gosa fogja, bardo mobridlog ingir nadifa <hesitation> amanogon shoka jilid deia fikon ososa.